पेंगुइन थै भी ए तरीको पक्षी मने जांदू। किले वैमा पक्षीयों जैसा सभी गुण लक्षण पये जांदा छन। बस पैंगुइन उड नी सकदू। पैंगुइन ठंडी इलाकों मा पाये जांदा छन।